Mii zhni fwayi zanu, ntwuge ofwo kwo n napmai lolo, ga nya wyewyei doho doho yi, twuge gbagyi za gbma nyin, nna gbagyii, n na nya fwa nyayi, nna luyi, n twuge n fwa nu, n na bye nya kwapa, ya ɓwaya gyi, ofwa kwo n na pmai lolo n mwa, ni ɓa myi ma sa ɓa ye sa snu gbm anyi gbmanyi ado n ɓa la cheya ɓa cheche ya, n fwanu nyi ɓwa nyagyi yi gyi, yi pmyi yi kpaya ɓyi, njesnun ɓonu, n fwanu n yi ɓwa afwa kaya, yi knwu yilo nya ɓyii n makaranta. N ɓonu jesnu n <hesitation> unyasakpe ɓo nyi n zhi, to n fwa nu n yi ɓwa anya ya ɓe n cheiya yezhi n twuge na, ya zhni ozhi ɓon chei. Njesnu n fwanu, nyi ɓwa gyiwye, yisi aje yi kpe, n fwanu, nyi ɓwa gyiwye yi sa zukwo, n twuge azhni zukwo nu ya sisin yizhna fwayi nyi, aɓo mwa begye lon fwa, ofwa kaya, yan ya lo n ɓai n gnyi kwo, gnyikwo gyi lo nnai a twu yi ya gba, kwoi bmazhni ngwomnati.